Su chi si papat candu deu fui piciocheddu funt is cosa chi si papant me is familias poberas <hesitation> prus che ateru si papat lori, naraus nosu, quindi su cixiri, sa fà, sa fà siccada is piciocheddus poita pentzant ca sa chi fadiat dannu fut sa fà frisca. Gintilla, <hesitation> e poi si papat sa pasta, ma deu m'arregordu sempri ca su bellu de su prangiu non fut su chi si papat <hesitation> ma su prangiu fut u' motivu po abarrai impari. <hesitation> cantu 'ortas mama m'at mandau a izerriai a nonnu e nonna a beni a prandi a domu, ca ia cotu fasou, su fasou fut pagu cosa, ma fatu impari fut una festa. <hesitation> e si coxinant custas cosa, poi si coxinat sa petza, nosu seus atesu de mari <hesitation> su pisci fut una raridadi e u' lussu, candu calincunu passat a ndi bendi si pigat su prus barattu chi portat <hesitation> sa petza invecias si teniat in domu, totus teniant su procu, chi cresciant, ingrassant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 E deu de palas straullà is pillonis, poi pistà su pei a su cani po fai burdellu e si fai <hesitation> fai fui su conillu <hesitation> e insomma non fut po mei sa cassa, nè a bocciri aterus animalis, mellus a papai erba. <noise> Po is dis de festa chi poi fut natali, fut pasca, fut sa dì de sa festa in bidda, si fadiant is drucis e quindi po pasca si fadiant i' pardulas, mama fadiat su gattò, issa fadiat su gattò pintau e si bantat ca u' gattò fatu de issa dd'iant portau a su papa, pellegrinus chi fiant andaus a dd'agatai. Fadiat su pan'e saba, fadiant i' biancheddus, i' buconettus, totus cussas cosas chi <hesitation> si fadiant cun su chi si teniat, poita una mat'e mendula dda teniant totus <hesitation> u' paghedd'e mustu s'agatat po fai sa saba E po su restu fut tzuccuru e ingegnu po ddu fai. <hesitation> ateras cosas chi si portat po coxinai po fai is prangius fuant a seconda de su periodu su tempu de su sparau, su tempus de i' sizigorrus, su tempu de su cordolinu, sa gicoria <hesitation> cussu fut u' ateru funt is cosas chi a mei funt sempri praxias de prus. <hesitation> propriu ddus papà chenza de <hesitation> chenza arrimorsu, cumenti a mei praxiant i' suppas, su pani tostau, a calincunu non praxit ma su pani tostau cundiu cun bagna, sciustu in acua e cundiu cun bagna a mei praxiat meda. Ateras cosas chi si fadiat fuant is cruguxionis <hesitation> i' malloreddus fatus in domu <hesitation> fatus in su cibirieddu in su tratacasu po ddis donai su setiu <hesitation> e cussu puru fiat u' motivu de festa